Di tempat saya mempunyai iklim khatulistiwa mempunyai hujan dan panas yang stabil dan baik untuk alam semula jadi

Um Yang terbaik untuk Um para wanita atau pun ibu-ibu, yang khususnya suri rumah Um dapat membantu mereka membuat perniagaan kecil bagi menambah pendapatan mereka atau pun keluarga.

Perjalanan jauh agak Um menyeronokkan dan Um kita boleh tau di tampat itu banyak yang boleh kita nampak dan boleh pelajari kehidupan di tempat orang.